ʻĀnuguk ʻūrxin t'a ʻadadu madjiruk ʻo ʻodata ʻobāgan ni ʻAran ʻʻOla Lissafi ʻinia hi ʻmbeno ʻtammata ʻwaran ʻgamu ʻanda ʻko ʻonyam nata be ʻlida ʻbrebo ʻʻanda ʻkare yoson nata ʻdebumakum an ʻneera nona nga tata ʻbrebo ʻanda ʻsa ʻare ʻomata ʻijol e bet ʻdebumakum an nera nona nga tata ʻnaia ʻbrebo ʻsa ʻda ʻiki n